نصيحتي ليك عشان تتناول طعام اكتر وتاكل صحي ووكل صحي اكتر، حاول انك ممكن اتتتابع مثلا مع دكتور تغذية اكويس، او تنزل تطبيق ايساعدك على دا او انك تاكل الوكل الصحي. ابعد عن السكريات بالتدريج لما تبعد عنها بالتدريج وو ممكن تعوضها بالحاجات الطبيعية زي الفواكه لان الفواكه مليانة بالالياف اللي هتغنيك عن االسكريات. <hesitation> حاول قدر الامكان انك انت اللي تهتم بصحتك ووكلك، ممكن تاكل الفواكه والخضروات والحاجات الطبيعية وبالتالي تبعد بالتدريج عن السكريات لانها مضرة بالصحة.